Ny toetra anagnan'ny kangourou ndreka an, <hesitation> tià zanaka izy rehefa mbola bitibitika zanak'ananjy de ataony amin'ny pocheny aloha igny, de na andeha akeza zany izy na andeha akeza de magnaraka agnanjy akegny fogna zanak'agnanjy igny, de akeo koà nefa izy rehefa mihaza de mampiasa an'le <hesitation> fitsambikimbikinany igny igny afantarana agnanjy de malakilaky kokoa zany a fandihanany aminanjy.